Aretiny aminy hita amin' ny piso ndraiky izy misy tampoko izy romoromotra koà avakeo koa misy kankana izy avakeo vavanazy misy ranonivy tsy hainà avakeo koa iziny aretiny avy ita amigny piso izy ko efa mandrora amigna amigny maso tena poison be ndraiky gila tsy mahita ologno.